To dama iya dama nɗi yara a nzi a biu, anti hara makarantir na primary a nzi a biu akwa anguwa ngini nɗa na pila yawi, daga yawi tiyikuri primary school anti <hesitation> i sim makarantir sakandare nati, nɗa na pila government day secondary school akwa barki soja, ti yar na mwari, yar na mwari nga vora, pazina yare, tin da si glari anti na lukwa kratir pukira a ha mubi, anda ima ima ti isi wuti yana mwa i duku, imi anti glari anti i tra ;la mubi, ti i tra la mubi yara nda yara kwa krata, yara kwa har anti yar sauka, yarki krata isubu sitting anti yar sifiya anti ndi hara layar sauka, anti yar jakti ka a. To rayuwana si nzi nyanya ya kwa krata, ya kwa krata iki ng msira anti i si jek sifi anti i beti nu mdirki nati yora kwa kithlirir duna yaru, yara kwa kithlirir duna anti zamna bi baha pila a a ina, kithlirir ngini aɗi kalkal kara harati wa, ngir tira duna ngini, sir ƙida mota a nzi, yara kwa mwa yakwa nu mota ni yakwa thiɓari. Anti i thlipti mota, kusan i thlipti mota, yara la anatcha, yora laa port harcout, ya laa lagos, yara la akwa nigeria viti yaɗi vu siliwa a kwawa a gaskiya akwa state makumari ka maƙir, maƙir anti yeɗi liklwa wa, shangha ngini ik lukwa, kuma apirwa vir suɗu vir makir irin na gini wa, a a, shangari ik lukwa, i lukwanm tsuwa dalilir i <hesitation> kithlir mota trailer, an baditi mwantira na chuchu ni nshang. Amma dama i thliɓi mota a tsi mota na ola <hesitation> roka wacci mjimburu ana pila shishang maika <hesitation> <noise> yar na klithir kikari, ata shishang maika ni anti i thliɓa anti i si kori sinɓila kra mota ata trailer ni, na ola, yara lkwa trili yara kwa trili tin pintina nan binzi akwa nigerini hang, ndi lubwa apa, nɗipila <hesitation> zamair <hesitation> obasanjo, aha taraba dak tsikwa ri tin yakwa wul suni akwa jeka. Dimdi difi rakka rakka, anti pila kai tsarng su ngini ga ɗe zar kthirie mota kara bara su ɗamwawa kuwa, anti pila to ngini yakwa shawara ala difi, viklaka yar ƙi jakti kiti lodi a ha mubi tin, mi yarƙi la mubi tin apa yaɗe sibila krawa lkamnya yakwa nga condition vida tsaka jakti bara ƙisira ki nzi apa na wacci, kamnya yara dani ko ta ina nɗa sidira a nda, i kilkil anda. Ya lukwa kasuku atsi pazina yara nati yara hara kratin ga dom, ya sim susuru a tsida kyauta, ya mwa nza sir krara pira, a a ƙida nga tsu apani, mi nga pi kara si azi, to a pana a shang aɗi apani ni ti da kwa wulari, apani anti pila a lada to shikenan, diya isi ka mota yar na pi akwa tike kamnya yora ɗe ta si azi gaskiya ka jir si pila abirwa iki hiranti girwa, kullum yar na si, ha ko ne, i pila litin akwa hara nga wutiyaru azi yara kwala lodi akwa tiker mubi, mi yar tharti azi yora mwantari a port harcourt, yora mwantari a lagos, a enugu laka yora mwantari shang bwati mota yari na olook ana mwari yara mwantari, laka yara kin kari kano. <hesitation> maiduguri, yola, taraba <hesitation> benue gabaki daya yora ki tari kamya mi yor sini yara bara ka yar jakti ka kayar si ƙiti thlami akwa sati, kamnya mi gaɗi si taktar ti duniya wuting wa hankir wa, mi ngir nzi nzi to sulaka ɗiti nɗana pila mi ka mnya buru na pila kwan tee wa, to amma ka mnya anti azi tsuwa ya <laughs> fori ni rakka, gto so aɗa daga azi gir mwa ka si.